لأ أبداً مأنى جيدة أبداً فى الزراعة وما بفهم فيها على الإطلاق ، ولا حتى فكرت إنى أتعلم اا- ما عندى بالبيت أى نبتة نهائى وااا- ما جت حاولت من قبل إنى أجيب ورد أوأوأزرع أى شى لأنى ما بفهم بهاى الشغلات ، وأنا مؤمنة إن كل واحد لآزم يكون عنده شى مهارة خاصة فيه.